Soo génnee jën rab yi dëkka si biir ndox bi dafa bëri trop kipo si biir ndox bi la dëkka jasit si biir ndox bi la dëkka karaab si biir ndox bi la dëkka <noise> comme gaa ñi am na yeneen am na yeneen jaan si biir ndox bi la dëkka gaa ñi lu nekk si biir ndox bi loolu xajul si kaw suuf bi comme lu bi nekk si biir ndox bi dafa bëri trop <noise> comme maanaam lu dëkk si biir ndox bi dafa bëri trop lu ma yi ma jot a xam dafa bëri trop.